we suraba ni, we woro ma o to sɛra, we nɛ a mito we sɛbe wɛna. benɛ yi do ah a o to sɛmu,o woromu, lo bie do'a to mi, ami mifɛrɛ, ami we woromawɛ, ami we ianwɛna, ami towe nuwa wɛna.